Gna Filipi agny koa zay mafana ro morana zay ny toetrandro agny to-mandritsy-mandritsin'ny tao da manodididina -manodidididna ny dimy ambin'ny roapolo ka hatramin'ny telopolo degré sericus eo izay ro maropahana iainan'olo agny matetiky iaian'olo agny. Misy avao koa ny rivotsy matetiky tonga amin'ny io faritany ioamin'ny faritany andrefa atsinanan igny misy ny mousson amiha i hamih-i amiha io zay mitondra rivotsy manintsinintsy fe maiky.